Ny tena mampiavaka ny saka amin’ny alika an. Ny alika an <hesitation> m- mora tenenina izy fa ny saka moa izany manao izay saim-patany dia misy koa mazava ho azy ny paozin’izareo. Ny saka aloha ho ana manokana dia hitako mahafatifaty kokoa, dia <hesitation> ny alika indray nefany an misy isan-karazany be dia be mihitsy ny paozin’izareo, misy tena <hesitation> ratsy tarehy be, misy koa ny mahafatifaty kely an. Dia <hesitation> ny ankoatra izay koa an, ny <hesitation> saka tia mandehandeha be mihitsy, izy an mahavita mianika eny ambony tafo, mianika tamboho m-mankany an- mivoaka ny trano mandehandeha any foana, fa ny alika kosa indray an <noise> na mianika ny tambohon’ny tranonao ary an, mety tsy ho vitany fa <hesitation> izy koa aloha tia mandehandeha izy e. Fa n- <hesitation> ny tsara tsy dia hoe alefa m-mivoaka irery any ny alika fa izy tsinona mety hoe manaikitra na ohatra izany. Izay koa no mahasamy hafa an’azy amin’ny <hesitation> amin’ny saka, ny alika mety tena mampidi-doza raha hoe alika masiaka fa ny saka masiaka tsy tsy <hesitation> vitsy ny hoe olo- saka mahavita mamono olona izany. Fa ny alika kosa anefa efa tena betsaka ny olona matiny an. Matin’ny kaikitra alika.